لو كان عندي الاختيار كنت هفضل اني اكون موسيقارا عظيما وده لأن الموسيقي ليها تأثير قوي علي المشاعر وكموسيقار عظيم كنت هقد أؤثر علي حياة الناس وألهمهم من خلال الألحان والكلمات والموسيقي بتتجاوز الحدود والثقافات وممكن توصل افكاري ومشاعري لناس من خلفيات مختلفه دون الحاجه للغة اصلا